عندي تجريبًا خمس أعمام <hesitation> كل عم جايب <hesitation> ثلاث أولاد أو أربعة يعني تقريبًا عندي اثنا عشر ولد عم، أو ثلاث عشر ولد عم كلهم أيوة كلهم جريبين مني، يعني أشوفهم بشكل دوري ومنتظم الحمدلله لأنهم كلهم عايشين معي في نفس الديرة اللي إحنا عايشين فيها يعني.